Aa, unyasa na akana ti ci na kaa nkwulane ma gba maa ma ndo shɛ aka bu krismas. Iwene po butu ba agwatana ngaa shɛ na emeci mi wɛnici njɛ nu n-ndumwa ma agwatana taa na kpalu na ngaa ta gwumwa ma nda krismas. Ma nda krismas iwemba kaa? Iwe unyasa tumata ta bijinji tu agwangwa tisus ta kraist. Na she wɛ wɛwɛ tu shɛ acilo na atu ta namba hwaye yraij yaa she iwe tu wo tu bwa na bee meme peni uraij bwa asha te yaba ya ɔ ulamu tu du a zhashɛ teni unyizo ga o, ama bwa peni uraij ubwa meme sɛnji iwe bino mu, iwe bino tu iwe bino butu elele. Bwe du aka ata vima iyaga unyasa, maa ma nda unyasa na agwangwama mi iwene te yaa shɛ maa be zhajɛ we ma gba maa mejwe nujita bwa tumata na ee meci bunu nyizoga una shɛ ecilo unama tu igete anda aka krismas ci yaa she iwene she maa ukpahi-j ci shi ma nkwulana ma gba maa kwai e hiɛd nanga tulagu uwe iyi tɛtɛtɛ. Uwa a alajɛ eyebi shanɛ ihieme takashe elde o ima nkwulana tebiya ama zawa i ele ci shi ibe manda. Kos ge zha shɛ duwulo ma gba maa ɛ hieg butu na bi mexi na she ecilo na po ebi teni unyizo go, hwaye she jita bwa tumata, ishɛ dowulo ma gba maa e hiej butu ba ni meci na ecilo na po ebi teni unyizo ga, hwayɛ shɛ jita bwa tumata, ishɛ ba nda unyasa bwa a. Dole yaa she maa nje unyasa ubwa a. I hse tile magha maa nje unyasa butu na bi meci hare maa ohontjgono ya su iwɛ butu she ecilo na untangane unyizo kwpaj kpaaj a anda aka krismar ci, ohwulu ko nshe were ma sujda ma samuzhimi ma sa magi ma sa iyi gembi ufwugwo. Na she maa ma nda ciyikwo gamba nu mwamwa mu ta ya maa ta ndo unyasa, iwe thagwu agwangwama tisus kraist. Ksrimas be she jita na hwuro hweɛ naa na ma yenda unyasa nu rain mu nu unyizo ga Bikos, yaa shɛ iwene she maa bu teni magba maa ba zhajɛ emeci bunu unyi zog ga om gaaba ɛɛ gɛ mɛ hiej? Za sa mu na ama nda unyasa na agwatana mu naa na te njɛ nyaje ame olom uwa jito ata, ngaa yoje unyasa uwa jita ata. Mama ta tatulanu namba uwe bu̱tu̱ butu̱ ga ba yoga ticinji ba ni zhe zheha agwatana abu nje unyasa na agwatana bu maa gaa na du ngee shepi jita ga, na she jita ukrismas na ama nda unyasa ne agwawgama jisus kraist. Iyi te ibe ama lupo butu̱ elele na namba du na she bu̱tu̱ ba agwatana. Kwo be shɛ butu ba agwatanai iyi elele na banda teyinje ujita na bujama bu kwo kuwa agwangwama bu na be nje abu shɛ butu gwumwo hore abu wanɛ aba nda iyi ne she maa ba nda. U she iyi unyasa tebiya ga agwatana ti mbiyono